Leisei, lua, telu, hare, lima, tinaine, hitu, waru, siwa, putusa. putusa laseni leisei, putusa laseni lua, putusa laseni telu, putusa laseni hale, putusa laseni lima, putusa laseni tinaine, putusa laseni hitu, putusa laseni waru, putusa laseni siwa, puturua. Puturua lesini leisei, puturua lesini lua, puturua lesini telu, puturua lesini hare, puturua lesini lima, puturua lesini tinaine, puturua lesini hitu, puturua lesini waru, puturua lesini siwa, pututelu. Putuelu laisine laise, putuelu laisine lua, putuelu laisine telu, putuelu laisine hare, putuelu laisine lima, putuelu laisine tinaine, putuelu laisine hitu, putuelu laisine waru, putuelu laisine siwa, putuhare. Putuhare laisine laise, putuhare laisine lua, putuhare laisine telu, putuhare laisine hare, putuhare laisine lima, putuhare laisine tinaine, putuhare laisine hitu, putuhare laisine waru, putuhare laisine siwa, putulima. Putulima leisine laise, putulima leisine lua, putulima leisine telu, putulima leisine hare, putulima leisine lima. Putulima leisine tinaine, putulima leisine hitu, putulima leisine waru, putulima leisine siwa, pututinaine. Pututinaine lesine laisei, pututinaine lesine lua, pututinaine lesine telu, pututinaine lesine hare, pututinaine lesine lima, pututinaine lesine tinaine, pututinaine lesine hitu, pututinaine lesine waru, pututinaine lesine siwa, putuhitu. Putuhitu laisine laisei, putuhitu laisine lua, putuhitu laisine telu, putuhitu laisine hare, putuhitu laisine lima, putuhitu laisine tinaine, putuhitu laisine hitu, putuhitu laisine waru, putuhitu laisine siwa, putuwaru. Putuwaru lesine laisei, putuwaru lesine lua, putuwaru lesine telu, putuwaru lesine hare, putuwaru lesine lima, putuwaru lesine tinaine, putuwaru lesine hitu, putuwaru lesine waru, putuwaru lesine siwa, putusiwa. Putusiwa lasine laise, putusiwa lasine lua, putusiwa lasine telu, putusiwa lasine hare, putusiwa lasine lima, putusiwa lasine tinaine, putusiwa lasine hitu, putusiwa lasine waru, putusiwa lasine. Siwa putusiwa.